Se jaeñoma aikua <hesitation> sopa ra ojo va reta jaeko oyeapo sopa de mani jei supe va, locro, sopa de quinoa, sopa de verdura jare <hesitation> sopa de <hesitation> cabello de angel jei supe va jare jokua jeta iru sopa reta kuarupi oyeapo va no